والله حياتي مليانة طرافة لدرجة انو ما اذكر موقف ويحد بس يعني هي كلتا عبارة عن طرافة معف مين جيي الطرافة بس يعني <hesitation> معف أكثغ موقف اي يعني احنا <hesitation> يعني بعائلتنا حالياً نقضيها كلتا تنمر فمن التنمر يطلعلنا ظرافة